Kan khayyaroni fi baʼalim hadi bilga lai akher walla basuk lai baskur hadi akher da, basugal basugal baskur bas bilga lai ahyan hayyin lai aktar finshan anal-allamtal baskur min ana saqayyir ma lik sinin ashara, marifiti laha aktar, alʼom kan allʼallamta waqit da ana kabeer bilen sinini garib taqriban ishireen fi shan da.